Ha, ba'zi oziq-ovqatlar xotira va diqqatni yaxshilashda foydali bo'lishi mumkinligi da'vo qilinadi. Masalan, yong'oqlar, ayniqsa, yong'oq va bodom, omega uch yog' kislotalari va antioksidantlarga boy bo'lib, ular miya faoliyatini yaxshilashi mumkin.